En cozinal en ambientis con mucha umidá, pos, craru, ain garronchus comu el secaeru delos alimentus, el pulaeru de mohus i biscorbius, i la perda de gustu i teciúra. Los alimentus puein golvel-si correosus i rechonchus. I alogu tamién que la cozina se te pon pos tó resbalosu. Cudiau, chacho, en entral ena cozina assín ligeru enos sitius estus assín tropicalis i lloviosus.